"Pòsso domandâve se stæ insemme?". "Perché ti n'ô domandi?". "Perché in realtæ mi son innamoou de ti, da quande t'ò vista a primma vòtta, e aspëtavo o momento pe dîtelo". "E ti pensi che o segge questo?". "No, ma intanto me son levou un pensceo. Ti te piggi un cafè?".